Somoi wngkha langmani kotorkuk misterirokni bisingo kaisa obo bwskango hinwui tongo. Jora jora khe tongwui man ya jora jora khe auste wngwui thangnai. Chwng jora no clock tei calendar bai swngwi naio. Phiya abo chini khá o tongmani tẃi no juda juda wngwi tongnai chamung naisingwi tong phuru auste chwng khá tongthok phuru dati. Jora khe thwijakrokno hamrwwi mano phiya abo chalmung nobo swnamwi mano. Abo chini thani wngwui manliya khe nwngjao tei abo kaisa jora wngwi thangkhe chwng abono kiphilwi manwi manliya. Khoroksa khoroksa sakha jora wngkha illusion tei khoroksa khoroksa sakha abo chini thani tongnai jotoni slai kotor manwi hwnwi. Chwng abono buj thumwi samung phanangmani khlai phano eba khibiya oui khlai phano jora thwngwi tongwi tongo.